Azafady ein, nandoto, vaky lasety, izy igny nitananô igny votsotra, nisy raha nahavariana hely igny voadogno igny, vôtsotro raha ii, latsaka vaky, tegna miala tsiny aminô fô tegna le vaky e! azafady indrindra.